Ny <noise> ilaina lafaoro am'fagnamboarana gâteaux, <hesitation> izany zany no tegna mampiavaka ananjy, de ilaina koa izy anh am'fagnanaovana cake, de am'fagnamboarana pizza koà, mila lafaoro koa ansena aminanjy.